Nare val nare ni va, bal nacualquier th lugar gun zack nú ha, martill pa ni rcka nú va nila th gurral’y gun zack nú nila th caloo, tchi cun lambr recosid ni simpre ne pa ni nare, einty tiem gy ah vaad-vaad rni raba ni ní gun raba rmiend val’na za th gurraly gackzack val’na, chi purte vaad gy rbdib raba tëx gurral en cambio na bdica-bdica xila ni nare, bdica ra lambron rniraba ni, lambr gy na par tëx gurral ginaz ni giag bki gicka tex gurral, gunchew th gurral chi martill-martill pa gi ni gitiug raba lambr gy, gitiug raba chi-chi cun pinz gisiei raba ra lambr gy, chi martill’a val’na cualquier lugar gisaldu ni tëx bred valna caloo riu th colad ah, chi purte martill rcka raba rgiasa raba lo bred gy ah, tchi zëga chi gidie calav lo ni a, sega cun martill gagi cuate raba ni, stalias lugar rxiu martill cualquier lugar cualquier th caloo ha purte martill ni rcá raba, calav pa ni run ni gan rndiax ni loo ain ni gindiax ni-ni cuteni calav, chi lá gaza ni giaz ni gëcky-gëcky calav te chi chazy ni lo ra bred.